<hesitation> <hesitation> esie endi nobuyansi <hesitation> khusherakea omwaka kwo ndaebulwa <hesitation> omwesii wa kharano kuli sita mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na mbili, <hesitation> nambere haruchile omwaka emala yanza sana sichira nyasaye wo yakhainia ne yalzo embetsanga nobuyansi sana okhusanganiraa, <hesitation> okhumenya kwo ndakhamenya nendi okhoibutwa kunda khuibulwa khuibulwa kundakhuibulwa nyasaye ashiimbera obwayanagi kho, endi nobuyanzi khuibulwa kwanje endi nobuyanzi okhushirekea <hesitation> obulamu bwanje shinga buli nyasaye atsirire khontsikura nende khusmeta <hesitation> enziriree okhusherekea khulwa ilibulwa lianje nakhorera nyasaye ekasi mubusiyangu bwa bere.